اظن اه اظن من كل حق فرض انه يختار البلد اللي هو عايز يعيش فيها او ينتقل ليها بدون اي مجاوزات اذا قد نح- نحط حدود لكل شخص انه هو انت لو سفرت البلد الفلونية هيبعليك فروض